यो तरक काई हत्तकत <hesitation> साइच है कि परमपरिक। रूपती दुद सब्दन उप्योग जानवरन प्राप्त <hesitation> है तीना। बुटले करें सो गाईं भेश ने बोकरिन दूध दुद और अले सोयान दुद। पोदो ती बोनें तकने की रूपती <hesitation> जो दुद परमपरिक। परिभासा में नहीं आवें सले न उप्योग सिर्फ दुद जासी बनावट न। उप्योग कारण <hesitation> करें भोकता में भ्राम पेदा होई। इन्हां पेया मिल्क अल्टरनेटिव कहें।